ما اظنش ان انا هبقى حابب ان انا اوئف الزمن او ان انا ارجع بالزمن ملهاش لازمه كدا كدا المستأبل هيبأى أحسن او الحاضر ممكن اطور فيه عشان يبقى أحسن للمستئبل انما فكرة ان انا العب في الزمن او اوأفو وارجع لورا ممكن ممكن الرجوع يبقى أحسن